Tanagna efa nipitrahako zô: telo take ty Maroantsetra mety nanomboka vô teraka juska tamin'ny nahafaka Bacc takeke tamin'ny fito ambifôlo taogno take, avy takeo nipetraka ty Moramanga taogno araiky takeo, avy eo nipetraka t'Antananarivo akeke amina folo taogno ake koà.